Pues jue ëch modoyë ko'ok yë wa'aj jo'ot yo'oya, ko'ok yë este <hesitation> ko'ok yë ka'anë muku'ujkë adyunëp jadunt'sëk kayëp xa'ak oyëyëp yëm wi'in, oyëk mi'ixëp kabak este dun kyëxëk dun este myajamoyëp mas que nada yë wi'in ko'o yë dun ka'ayëp muku'ujkë yë wa'aj jo'ot.